Igny avao gny ahafahandreo <noise> mandeha malaky tsy mivezivezy. <noise> Laha haka taratasy am gn' ilany ankavian'ny biraony i izao; da igny avao gn mikisaky da vita. Handeha hegnavagna i da igny avao gn' akisakiny da malaky tonga i.